کھاں جانے کا رہتا تو، میپ کیسا یوز کرنا بولے تو تم نے جہاں جانے کا ہے وہ سرچ مار لینے کا یا پھر تو گوگل پوچھا کو سرچ مارنے کا، جگہ کا نام تو وہ ڈائریکشن آتے مانے تو تمہارے پاس سیدھا سیدھا میپ کا ایپ آتا ہے دیکھو وہ ڈاؤن لوڈ کر لینے کا، اسے کھول لینے کا کھولنے کے بعد میں جہاں تم نے جانے کا وہ ٹائپا مار لینے کا ٹائپا مار لیے بھی تو کیا ہوتا، وہ جگہ آتی، یہاں ہے بول کے تمہیں اپنا لوکیشن ڈال لینے کا بھی جہاں جانے کا ہے وہ لوکیشن ڈال لینے کا بھی تمہیں کیسا جائیں گے وہ بھی دیکھ لینے کا: بائک سے جاتے، گاڑی سے جاتے، بس سے جاتے، کے چلے کوں جاتے، وہ دیکھ لینے کا ایک بات ڈال لے تو وہ دکھا لیتا تمنا کی کھاں کھاں سے جانے کا تو وہ اور روٹ بھی جو بولتی آواز ہو، اس کے پیچھو جیسا بولتی ویسا ایچ کر لینے کا برابر سے جی کے پہ پہنچتے تمہیں